Kareno menurt sayo tu makannan berpengaruh lah buat kesehtan tubuh, terutamo apo yang kito kan itu, itu lah yang kito serap <hesitation> salah satu nyo apo contoh nyo tu kalau kito sering makan buah-buahan, karena buah-buahan kan banyak mengandung vitamin, contoh jugo kito makan nasi, nasi tu kan mengandung karbohidrat dan segalo macam, dan jugo makan sayur-sayuran yang kaya akan gizi, nah karena makanan sendiri menurut sayo faktor penting lah buat kesehatan dan jugo, apo lagi kito nih, manusia yang sering makan buah, makan sayur, makan daging, makan telok banyak lah makan-makanan yang begizi yang mempengaruhi kesehatan kito gitu.